Ery karazan̈a frômazy? Frômazy kamembera edy e, avy iô frômazy gasy, zay zen̈y bôkà Antsirabe ten̈a feno izy, abôkà eo mozarelà fan̈anaovan-drô pija àby io, lavasikiry e. Avy iô frômazy ahosotro amin'ny môfo àby io, araiky malemilemy zain̈y izy.